Golle an arannde kaa fu yo montaas kañun e waɗugol anresistere soŋaaji e fulfulde sanne. so ngoonga miɗe yiɗi ɗun